Mbola sy ary nivoaka any Madagasikara sy longany zao fa manam-pagniriàna ndraika zao hoe handeha hivizity firenena, <hesitation> akeo zao tegna tiako vizitegna zao ah Canada, France, La Reunion, de Maurice.